بنەماڵەکەم سەبارەت بە مێژووی رازێ کەرا چی نا ئەرێ وەڵا. ئەڵبەتە ئاڤختە زاڤڵە بێنێ رازێ فرە تەرێ ئەژنەڤێنێ سەبارەت بە میژووی. هەم سەبارەت بە مێژوو بنەمالەکەی ویش هەم سەبارەت بە مێژوو ناوچەکەی بەعزێڤ رازێ بێنێ بەلام فرەتەر سەبارەت بە مێژوو بنەماڵەکەیا کە رازێ هەنێ ئاذیچ نەک مێژووی کۆن مێژوو ئەذاو تاتەی مەسەڵەن ئا چیرۆکێ کە مامام و بابام گێڵنێبێناشەڤە پەی ئەذەیم و تاتەیم سەروو زندگی وێشا ئەدام و تاتەیچم پیشە رازێ گێڵنێنێشەڤە پەی ئێمە بەلام ئا رازێ ئێتر ئێمە زانێنمی کە روەش دەینە وە قارەمانوو ئا رازێ کەسانێڤ نیەنێ بێجگە مامەیم و بابەیم. پۆچی جە جامێحەو ئێمەیچەنە رازێ هەنێ بنەماڵەکەو ئێمەیچ رازێ کەرا بەڵام